Irô hain̈o aman-jery àby àby io mampian̈atra ôlo amy resaka fitondranten̈a. Ke anjara toeran-drô zen̈y man̈amia hafatra amy vahoaka ndreky mivolan̈a amindrô ty ny tokotry atao, ty ny tokony atao. Aviô amy zay <hesitation> mampita amy vahoaka zen̈y lay ten̈a ny ara-dalàn̈a zen̈y amin'ny fitondranten̈a.